أحب الجلوس على الأريكة وطبعًا تكون مريحة كدة و <hesitation> ال السفنج حجها يكون طري لأن أنا عندي مشكل في ظهري ما أعرف أجلس على الكراسي أو على الأرظ، وكمان أحس راحة أكثر على الأريكة ت تجعد كدة مرتاح ومريح جسمك ومريح عظمك، تجعد على شيء طري.